बिजुलिक बलभ बहुत उपयोगि चिझ हे जौन कि हमरे रातमे उजयर देहता आउर हमके अन्धयरति बचैता । बिजुलि बलभ उज्यर दहना काम हे । काहिककि बिजलिके बलभ दुइ मेलके रहता एक इन्क्योडेन्सेन्ट बलभ आउ दुसरा एलइडि बलभ यि कैसे काम केरता कहेना सन्दर्भमे यहका <hesitation> बलभमे एलइडि बलभमे क्लोरोफ्लोरोसेन्ट नामक पदार्थ डारल जिता । जब कि इन्क्या <hesitation> डेन्टसेन्ट बलभमे हमरे का कहतियाँ चिम <noise> टँङ्ग्स्टेन्डके प्रयोग करलजिता जेहका माध्यमति यि बरता आउर हमरे उजियर दहता ।